Ayin va̱ utarok wong ya na ko iga ashe nzam ko iga nzhi va̱ anyam ntan ji te ìzum, utarok i wor na pa̱ ìzum a tán byet uza̱ tán byet, uwa i fe achuwang kpa. uwa i ya atak kpa, uwa dər unəmləbər pa̱ iya̱m iro ka̱t, te ɓu ya achuwang rurup ká̱ na, a rurup ká̱ na ka̱kul i iwù mma abibyán ká̱ nna kpa ka̱kul amumwal ka̱kul nyà atak ka̱kul nfe achuwang so duk ivəngva̱ oza̱ i nəm te uza̱ i nyam ko udanggo pa̱ o tán o ji na ji te ìzum yà utarok dər na a tán inuwu wa anəmləbər, uzum wa nva̱ utarok i wong te i là pa̱ mmaɓu ɓu nyam ntán sang wa azum yà, wa to iya̱m iro i wong pa̱ o ɓa te, uza̱ i ɗom pa̱ mmawò nna o yà mpyal iva̱ va̱ iga m ɓa m- mm ntok na ta te uza̱ i ɗom pa̱ ada̱tkulung ká̱ wò ka̱t, te mmayi va̱ ka̱ ashe ovan a yà pa̱ mma mar ɓu ká̱ owan ɓu pa̱ kyak te ɓu ya nda nro te, upo ɓu i là á ɓu pa̱, után sang wan ta̱ wa azum yà? Á- mmaɓu ká̱ ntán wa azum, uzum uwa tán ji ka̱ ashe iya̱mkang iga ka̱ ashe aying ká̱ iga nzhi pa̱ kpaktak, ka̱kul ko a ra nda mma uza̱ i ra nda ta̱ ba pa̱ utarok i là pa̱ ura nda ta̱ wa izum wa to ɓu ya na ya ta iwu kukuk nro i kuk iwu pa̱ ɗəɗa̱p ɗəɗa̱p i kuk iwu pa̱ chichat kang i ra nda ko ka̱t uza̱ i yà ka̱ n bol pa̱ ɗəɗa̱p kang iya̱m iro a ɓa a ri wò ka̱t te mi là á ɓu pa̱ nra nda izum mmaɓu ka̱ nnənəm. Wa to ɓu ra nda ɓu kuk iwu pa̱ chichat ka̱t, utarok mma pa̱ a ra nda wa nta pa̱ chichat ka̱t, nna nak kang nlà ko ka̱ nva̱ng pa̱ nda pa te ama ɓu wa anunggwan ka̱t so uzum uwa tán ji and mmaɓu va̱ mma pa̱ u yà wa azum kang nna nak te onunggwan ma. a ma pa̱ a yà ká̱ ntán ka̱kul pa̱ mmaɓu unəm uga nzhi, mmaɓu na ɓu dər nzhi, iza̱ nggo i fa ru ka̱ nzhi te, mmaɓu ɓu na u yi ji ba pa̱ unəm uro i ɓa ka̱ nzam ko wa achar, ko wa ayen kang i ba i nyam ntán á ɓu ka̱t mma pa̱ utarok uwa anunggwan te mma pa̱ u tán wa azum, te utarok chika nəm nfani ka̱ uzum yà ka̱ ashe izhé iga ayin va̱ ka̱ ashe nzam ká̱ iga nzhi a tán, ko de inke izum i təm ka̱ nzhi ka̱t, ɓu ya na ka̱ ashe nzam, i va̱ngva̱ ka̱ nzhi te, ìva i ya a yà, ìva tán na kpa amma ìva tán gba̱l pa̱ chichat wa azum ka̱t, sade iza̱m mma i təm ka̱ ashe ayin i təm ka̱ ashe nzam a ntətán na kpa amma pa̱ kpaktak te iva̱ngva̱ tán ji te nnà ìzum á. So ama pa̱ utarok te ɓu yà ká̱ ntán wa azum ka̱kul ko i ɗom ivəngva̱ pa̱ a tok na ka̱t pa̱ ɗa̱p i tok na te uza̱ i ya pa̱ ɗa̱p iga m ɓa ká̱ nləp ifang te uza̱ i yi iva̱ngva̱ ka̱ nka̱mshi mma uza̱ i yi so <hesitation> unəm ama pa̱ n təm yi wa atarok, a yà pa̱ i təm ko owan yi te ɓu ya nnap nnəm atarok i le pa̱ ɗi ka̱ ashe onəm, utarok i mor i dər ɓu, u ɓa va̱ n ɓa ɓu ka̱ nzhi atarok kokuma u təm ká̱ utarok nnap nnəm te utarok ikung ɓu kung i kung ɓu i dər ɓu nza̱ apir anəm mmaɓu yà? Nza̱ apir nnap nnəm mmaɓu ko yà, nza̱ apir nrəng nnap mmaɓu ko yà, nza̱ apir ìgwak mmaɓu ko yà, te á nna nak i təm te ɓu ya utarok uwa yà ká̱ ntán, inan na ntán nva̱ ta nna á na tán ngga n yà unəm ka̱ ko nza̱ ahali nggo, ko nza̱ ayanani ununggwan mal pa̱ a yà ká̱ a utarok mal pa̱ a yà ka̱ a ntán airi nva̱ng ta, nna nak ko ɓu ga ache nggo te ɓu fe mi là pa̱ unəm ta̱ ka̱ ntán wa ntán azum so nnà kang á utarok a tán wa azum ko uyen ubwakan, ko ununggwan, ko uchar, ko nza̱ apir anəm nggo te amməma pa̱ utətán ka̱kul pa na utəm ntəm ngga apabin nva̱ na u gba̱l ká̱ ikangkang á nnà ta ma pa̱ u yà ká̱ ntán wanta nna, ka̱ ashe izhé iga ayin pa̱ kpaktak te iva ta mi là pa̱ nna ka̱ ntán ji te ìzum iva̱ ta i təm ka̱ ashe nzam ba i təm ka̱ nzhi ka̱t kuma ka̱ ashe nza̱m ta ko u ɓa ko ka̱ ashe iya̱mkang iga nzhi te i va̱ngva̱ utarok ku damu ká̱ na ji te ìva ka̱ nzhi a damu ká̱ ìva ji, mbali nnà yà Uva̱ ta ba pa̱ ká̱ ntán ji a ka̱t nji na te uza̱ i ga̱ɓa̱n wò nna pa kpa, but i və̱ngva̱ pa̱ kpaktak a ji pa̱ kpaktak te nna ta uwa izum á ka̱ ashe izhé iga ayin pa̱ kpaktak te nna ká̱ ntán ji, te utarok mal pa̱ a yà ká̱ ntán wan ta nna, ama pa̱ mmaɓu u yà wan ta, wan ta nna uzum so that kang iro ɓa ɓa a ya ɓu <hesitation> chuche ɓu ka̱t, so utarok ka̱ ǹtán ɓu nna ta ama pa̱ u yà ko, ka̱ ashiyi ka̱ shiyi oga iya̱m nnap og iya̱m itántán pa̱ ɗi woni lokaci va̱ mma pa̱ u yà ká̱ dər ntán wa ashe izhé iga ayin va̱ mi là ta. te abyebyen pa̱ <hesitation> ɓu ya kulum te ɓu yà utarok ka̱ nəm nfani ká̱ a yar awá ìzum ma awá ìzum sat iya̱m innəna̱n ka̱ atak mpyal atarok va̱ ɓu yà unəm igal nnəm nfani ka̱ awuwá mma nəm nfani ka̱ awá ìzum ka̱kul pa̱ nna ayam onəm pa̱ iya̱m tántán ta̱ te utarok nyi na yi va̱ na awala onəm oga gba̱l ìzhé ka̱ ashe nzam va̱ deker kang i gba̱l á amma ɓu ya utarok ko te ɓu ya na te ayam pa̱ utarok uwa ko.